ii fara səka, ampani gara gauyi kə mashirin nda guva naa atu. Rreza nda wuda gurbag naa rreza, rrezanda ɗaɗam mangoro naa atu, rreza, kulaɓi nda yawu kaarara nda wuda du zabangu, rreza, atu aa ampani i fara gən wana mi waarra ko be sərrɓi ci ka dlamu nən ka gəji rəvək gu naa atu. Rreza atu wana gara i faro gən, kə ɗaɗam pəska gənən dəg nda dlamau naa atu, nda dalnu mari gənən nda dlamo naa rreza. Rreza atu aa paida ii təka nəngaiwa ka alibərram domin dək be dametu naa ci nən ka dəmu ka dlamu du naa rreza. rreza waari tən ja masa gara ii kwabo getak, gusku kaasu təku men, se ka bari kusan neragumu shirin nən nda bari ci rreza getak